मैं जींस पहनना ज्यादा पसन्द करहूं। ये रंग बिरंगा मिल जायल पैर भी धक जायल। और सब जगह पहन के जा सकत ही। शर्ट्स के कल्चर से अच्छा है जींस पहनना।